Ay uoropal junan ga firgir, kandal gon junan ga figir, fransal gon junan ga figir, italial gon junan ga firgir. Nouron sehelokani <hesitation> in irkil fa juse ay.